Parfum ana glasy ndraikagny <hesitation> misy zao glasy <hesitation> ô vanihy, de misy glasy <hesitation> ô sôkola igny zany maromaro le tià igny misy kô ao am-pisitasy, yaourta, de <hesitation> misy ndraiky izy avy aminà voankazo regny ôhatra fraise eh, <hesitation> magnasy eh, <hesitation> coco ô, de misy koa glasy amin'ny kafe.